Maajigə mə təng nənni <noise> melali malami makaranta a mʊgɔ maaji ni nyuwa ləma gənɔ,. jʊwa bwi mə nyuwa ləma gəni maajini mə təngi mə nyabɔ komtəm wo a mʊgɔ yɨmni. gəm. Nyuwa ləma gənɔ pər gwam mə dou bɔ kaajəl wʊni a mugɔ nəl mi a komi, na daa ja dai ja yɔ nən woi yamə yɨ kwamigən nənɔ nəbo n maa fulotəm nəl mə maa maaji məndile, a mʊgɔ maaji ni mə maalei joul mi win win fʊtətaal jeligɔ nʊ. Nə gabɔ kɨlan nənɔ betɔ makaranta nə gabə kɨlan nənɔ nəbni nə maa maajile nəbə jii, nə gabɔ kɨlan nəbə gomnati. A mugɔ maaji ni mə naa nɔɔli, a mʊgɔ maajini mə mu lɔi a mʊgɔ maaji ni mə bəbo beti be mə dɨ kwami gən be mə yɨm a lɔi. Mi jʊni wo a maa mi fulotəm nəli kaman maaji ni mun <hesitation> bʊlale nən nəfitəm, nəfitəma gun na təma seli fəngyi mu təga betile jə yalənlegɔ wʊni fa faimi, wʊni fa faimi to jʊni mi a ni fulotəm nəl. N nyuwa ləma a mʊgɔ maaji malanta ni gəm mʊgɔ melali ni. Namə yɨmi maa mana jə mʊr mi beti, sə yɔnə maa ganle səbənə jii sə yɔn melajim kanjəlole, nəngɔ jʊ a dəgi, magatəm nai. Na kandi nan mʊr beti nan <hesitation> mə suwa jile mə ja maa nyo ja maa nyo sai kam nəɓa gɔ munɔ maaji ni a luwanbə ka. To maaji ga ləm a yəlam kowanne di madama mə swɨle beti ya bele a kəgami sə yan mela jim jəlle, n nyuwa ləma maaji zuwa kumo fəngyi na mə yəla mə bebei ma mə swɨ maajinile, don maaji ni a ləm a lakwan. Maaji wʊni mu yɨm jeno nəfitəmi, maaji wʊni mu maale jeno nəfitəmi, maaji wʊni mu yɨm kwamigən jeno nəfitəmi, maaji wʊni yɔle nən mɔu a kəga nəbi jeno nəfitəmi. <noise>